افضل وظيفة اللي غنكون فيها مزيان يعني بدون شك هي مفتش شرطة حيت واحدة من الوظائف اللي كنت كنتمتى انني نكون فيها